Rituko natwaretee ekwerende embe, rituko ribe ase rituko erio, enagorete amabere amange sana, naende naimoketie ekeombe chibesa, nkarora tiga ndete amabere amange ncha koonia, riarenge rituko riete chikabere, nkarenta amabere aria, nkachikoberia. Nomanyete egento kia ogokumia amabera aria agansamba, eimogetie chibesa eloni, narentire amabere aria, naberiria aruranirie onsi, nkachia hasara. Naende rituko riarenge ribe, nkaechanda, nkai- nkaigwa narwara, nsoa ndara, mboka, nsoka isiko, ng'enda ndigereria amabere aria, yaani ngatwara emechando, nkatwara emechando emenge ebirengererio, nchi koibira gaki bono ng'ai nkorusia chibesa naende maambia nkore ki? Nchakere ebiasara, chibesa chikambora, ngachandeka, nkachandeka, mbwate ebirengererio, ebiasara bikaanga, amabere oroche natomeirwe gose bambekerete aya obotuko akarurana, nkatwara eba- e- ebi- ebirengererio ebibe, lakini bono nkaratimooka na ebiasara, nkarachandeka, naende nkamanya gocha gochaka bono nkachaka korenta ebike ebike, ebia biranyare konkonya, nyore chibesa, ndeng'anie na echi nare kogora aria amatangani. Bono erio nario rituko riane riarenge ribe, naimogetie chibesa ekeombe. Nkarentera amabere, amabere aria akarurana, iga bono ekagera ndigie mono nkore egasi ende yonsi, erinde nyore chibesa nchie gochakera, nchie koakana ekeombe ekeri kia abande naimoketie chibesa, eri nario rituko riane, riarenge ribe pi, engaki yonsi pi nkoika ng'inyorete gaki, ngote naerentete amabere agasamba, tinanyora besa nkiorania kiombe. Nkatwara ebirengerio ebinge, mpaka nkarwara, nari rituko riane ribe eh.